Gny fomba fiketrehako akoho zao laha amiko: voalohany moa tapatapaha akoho igny, la diovy madio; de laha ohatsy i atao rony, asia atao ampidiry agnaty vilagny de asia matrimatry, asia sakaviro, asia tongolo, de ambela eo de asia rony am'izay bakeo.